Ra ôhatra oe amina <hesitation> vokatra vôjanahary ôhatra zao fary, fary zô rah ôhatra ahodi-ahodigna izy de lasa tafabôaka betsa, de misy kô mahandro azy lasagna <hesitation> lasa raha toaka. De avakeo koa ôhatra oe vôloboko-vôloboko zao rah ôtra oe <hesitation> atao fermentation mivadiky divin, iregny zao agnisagny irah mivadiky lasa azahoagna <hesitation> produits fini.